Noy goɗirta newa biteka abokado. <noise> A heɓa waɗirga tawe aɗa wodi kokumba ma a fecca ngaɗaga, fecco cakacaka, ɓawo majjum keɓa buffaɗe to a heɓiɗe. <noise> Kanje ma sai ca'aɗe ta sa'iɗe gene ettaɗe ɓila e <hesitation> dow kokomba non sai maɓɓa. Mabo keɓa fagumaɗa kaurata e ɓoccoɗe ɗen etta ngatta ɗun ɗon fu julotira ɗun sai ngaɗa tacce-tacce <noise> a tawan newa maɗa waɗi.